<noise> ओइसें ते पीला रंग अइसन होला जौन सबके अपने ओर खींची लेला। <noise> लेकिन हम जब इकरे बारे में सोचिला <noise> ते हमार जुड़ाव एकरे बुरी याद के साथ होला। <noise> काहे कि बचपन में हमके पीलिया हो गइल रहल। <hesitation> ओकरा बाद से हम्मे पीला रंग और पीला रंग की चीजन से नफरत हो गइल। <noise> एही नाते व्यक्तिग तौर पे हम्मे पीला रंग पसंद नाहीं बा, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखल जा ते पीला एक सर्वाधिक लोकप्रिय रंग मानल जाला और लोग अइसन मानेले कि पीला रंग पहिनले से उ ढेर आकर्षक <hesitation> लाउकेले। पीला के अध्यात्मिकता से भी जोड़ी के देखल जाला।